Kung'chi kiyooon kiyai, kiya kinyon kiyai kulit kurat, kulo chepsi. ngèng ng'eny ombo yii капам muryantenyi, awe nyona kutungurea. atona. Kumi, kukiy kuyonotoi kuyon nyu kiya kiya mpaka ya naa akumla kungwir nyu kokiyai kuruu kite kuchou kiyo le sokor le antona kphorsho, ande kachini ye kign nyole ket nyomi atona lo haw kute wow wow lenyoni kumewerunge kigh kayoni. ate ko chepkano nyo kimurei atoni <hesitation> tukwer chopo suratoike. chole kwilisten. Yono kukiy nyoman yee ngålechoni kabisaa me werenye nyu kigh kayona. Roytoi parapara kigh pat kupkong'oi kurip kyona. Yee nguu. Ata ko chi nyo komoroy otino kikopkonsho ating'eti nyo terchtanyi akmi wetoi. Pkonshiyi mi chi kiwetoi melo. rikui otini mi kukiy ombowolo ngwen kagi amorikui nye ye kigh nyu kayona ye nyuu.